Co-e erbe secche pöche cöse se fan, devo dî, a-o manco inta nòstra coxiña: levou a cornabuggia, quarche vòtta a persa secca, davei pöco se ghe fa. Incangio co-e erbe fresce se ghe fa un muggio de cöse, à partî da-o pesto, o nòstro tocco ciù fmaoso.